د میاشتنيو لګښتونو حساب کولو لپاره، ټول لګښتونه لکه کرایه، خوراک، برېښنا او نور اړین لګښتونه مشخصوم. بیا هر لګښت په میاشت کې محاسبه کوم او ټولې یې یو ځای جمع کوم. په دې توګه، د خپلو میاشتنیو لګښتونو مجموعه ترلاسه کوم.